بصراحة ما أعتجد بالأشباح بشكل عام، بس في ناس يؤمنون فيها بسبب تجارب مروا فيها أو جصص سمعوا عنها، بعض الناس يفضلون يصدجون لأنهم يمكن تكون فكرة الاشباح مريحة لهم، تفسر لهم أشياء ما هي يفهموها ،بينما آخرين ما يؤمنون بأنهم يعتجدون إنها مجرد خرافات أو تفسيرات غير منطقية.